Mba hampihegna sy fitoviagny, raha ny hevitrako manokagny da sisy tokogny sy zaraigny za, tokogny samy miasa da mihegna avy avao zashy ny sy fitoviagny raha samby mitady.